No agoogo ka re- huwirta kannjum woni, giyaaji ngoni nder, giyaaji ngoni nder ngaɗayɗe ka waylutuki njuukoy koy, to ɗum waɗii baatir, ɗi ngaɗa ka waylutuki njuukoy koy, koy fuu maa koy.